Ny kolotsaina any Alemana indray an, an tsy dia haiko loatra fa raha ny hita taratra eny amin'ny tambajotra sosialy izany an, sy ny amin'ny horonantsary fohy izay hita eny an, dia tahaka ny hoe olona motomototra ny alemana. Olona matotra loatra ary hentitra mihitsy ara ny fahitàna ny fahitàna azy amin'ny ankapobeny izany. Tsy haiko hoe marina ve aloha ireny zavatra ireny sa diso an, fa izay izany no hitako amin'ny ankapobeny.